اه أفضل شي التحدث بلغات جا-أجنبية عشانك لما اه عندك أكتر من لغة تقدري تفهمي تتواصلي مع عدد كبير من الناس بمختلف في العالم ثقافات تطورات وفتوحات يعني اللغة حتكون عدة لغات عندك حيكون حاجة مفيدة.